Mi wawan jangugo deftere gotel haa nyalande, Haa rayuwa am bo mi jangi derfte guda sappo e joye ngam mi yidi janngugo defte masin